E maro karaza gne bonbon fa e fatako amina da ohatry oe bombo sesety, bombo chocolat, bombo mangiragny ohatry oe pecto, reo ohatry oe sokobisy, kotrato.